די וועג צו נוצן וואסער קאלירן ווען מ'פארבט איז זייער גרינג. מ'דארף נעמען א- א בערשטל און עס אפוואשן מיט וואסער, נאכדעם עס אריימישן אין די פארב אןו מאכן די פארב נאס. נאכדעם קען מען נוצן די בערשטל אויסשפרייטן די פארב אויף א ספעציעלע פאפיר אז ס'זאל נישט ווערן אינגאנצן נאס און צילייגן נאך פארב אויב מ'וויל.